ⴰⵔ ⵔⵉⵢⴰⴷⵀⴰ, pⴻⵜⴰ ⵔⵉⵜⵜⵓ ⵙⴰⴰⵀⴰⵜ, ⵏⵜⴰ ⵔⵉⵢⴰⴷⵀⴰ ⵜⴻⵏ ⵜⵉⴷⴰ, pⴰⴰⴷⵀⴰ ⴽⴰⵍⴰⴷⵀⴰ ⵔⵉⵜⵡⴰⵉ, ⵉⵙⵡⴰⵉ ⵡⴰⵏ. ⴰⵔ ⵔⵉⵢⴰⴷⵀⴰ ⵜⴻⵏ ⵜⵉⴷⴰ, ⴷⵉⵏ ⵎⴰⵉⴷ ⵔⵉⵢⴰⴷⵀⴰ ⵜⴻⵏ ⵜⵉⴷⴰ, ⴷⵉⵏ ⵀⴰⵣⴰⵍ, pⴰⴰⴷⵀⴰ pⴰⵔⴰⵏⴰⵜ, ⵉⵙⵡⴰⵀⴰⵜ.